Cheret nekararan missing nekianyoru ko niki nikicheran sigiik chuuki, akopo somanet kolechoo kingaming'ini kolecho awaa sukul ipasomanii. Kiyokto awoo sukul koo koalwan tuguk che makatin. Ko ko kong'alalwan kolechon wiiy wiiy akipisomani, kii kikotoretan chere natoki atar sukuli, atar sukul komie, asiri akawee akawee akawee akawee apacheng kasii kikotoreton kasit notok aa aal mbaree apats apatis i. Kikotoretan aal karii nyuu, na na napoisyeni, ayae kasisyekchuk, kikotoretan. Kikotoretan kora poisyoo notoki aal al al ale ale tukuk tukul chamache che che chamatinye, kikotoretan koraa anyor a anet chekitupche chemengechi. Kikotoretan, kikotoreton cherenotoki aa anyor acher lagook chuuk akine kikotareton kikotareton cherenotoki, anyor anyor anyor, atepto ne nekararani kikotareton.